Ɗeweɛ̀ sua mìŋ sɔɔ maŋ dèè, ɗeweɛ̀ sua mìŋ sɔɔ maŋ dèè, mìŋ kɔ̀à kòyiì, è kuwa dùò, è gbiɛ maŋ dèè maŋ, manɛ̀ŋ sòà maŋ dèè maŋ kɛ̀ èiŋ ɓùlà dùòɛ diɛŋ, è ɓùlòiŋ, è ɓùlòiŋ ɓùlòiŋ ɓùlòiŋ kɛ̀ e sòi, sòi maiɛ̀ hnàŋ kɛ̀ èiŋ gbìàŋ̀ eiŋ gbìàŋ wùìyèɛ eiŋ gùȧ, yɛ̀ì e sɔɔ maŋ dèè, aŋ bȧ nyiŋ uusù wasìboò, kɛɛ yàwi è uusù è dùò gbeeɛ̀, kuŋ è gbiɛŋ maŋ deè wi màŋ e miŋ sòà.